अपणा महीनों का खर्चा पर नजर रखणा का वास्ता कई सारा तरीका छन। बजट बणाये जौ कि हम महीना मा कितना राशन और सब्जी कू इस्तेमाल करना लग्यां छा? अपना खर्चों थें ट्रैक करना का वास्ता सभी बिल रिकॉर्ड मा रखियाँ चैदिन। अफणा खर्चों थें अलग अलग श्रेणियों मा बांटियूँ चैन्दु। जन कि किराया, बिजली कू बिल, पाणी कू बिल। साथ ही गाड़ी या बाइक मा पेट्रोल कू खर्चा। साथ ही वित्तीय दस्तावेजों थें इकट्ठा करीक थें अकॉउंट स्टेटमेंट रखीक थें यू पता लगाये जै सकदू कि हमारु पैसा कख कितना खर्च होण लग्यु च